வினிகர் என்பது பலவிதமான சுவைகள் மற்றும் சமையலில் பயன்பாடுகளைக் கொண்ட பல்துறை மூலப்பொருள் ஆகும். சில பொதுவான வகைகள் மற்றும் அவற்றின் சமையல் பயன்பாடுகள் இங்கே. காய்ச்சி வடிகட்டிய வெள்ளை வினிகர். சுவை கூர்மையான, உறுதியான மற்றும் நிறமற்றது. பயன்கள் ஊறுகாய், இறைச்சிகள், சாலட் ஒத்தடம், சுத்தம் செய்தல் (வீட்டு பயன்பாடு). ஆப்பிள் சீடர் வினிகர். சுவை லேசான ஆப்பிள் சுவை கொண்ட புளிப்பு மற்றும் பழம். பயன்கள்: சாலட் ஒத்தடம், இறைச்சிகள், வினிகிரெட்டுகள், சுகாதார டானிக்ஸ். பால்சாமிக் வினிகர். சுவை இனிப்பு மற்றும் புளிப்பு, ஒரு சிரப் நிலைத்தன்மையுடன். பயன்கள் சாலட் ஒத்தடம், இறைச்சிகள் மற்றும் காய்கறிகளுக்கான மெருகூட்டல்கள், சீஸ் மற்றும் பழங்கள் மீது தூறல்.